Manahaky gn'aminakahy manokana aloha tsy de mahay karaza voan-kafe zaho, sady tsy haiko koa ty maha samby hafa ty tsiro amy kafe io. Fa lafa kafe zany gn'anarany aminakahy, lafa kafe zay. Zaho koa moa zany tsy mino kafe aho la tsy haiko amizay ny manavaky azy, fa mety misy avao gn'olo mahay manavaky azy any. Olo mpino kafe reo zany ro mahay anizay. <noise>